ווען כ'האב איבעריגע צייט האב איך ליב צו שרייבן, <hesitation> איך האב שוין- איך שרייב א באנטש, איך האב ליב צו שרייבן גראמען, און איך האב ליב צו שרייבן <hesitation> נישט <hesitation> מעשיות און כ'האב ליב ווען איך האב איב- איבעריגע צייט פלעין צו זיצן און שרייבן